الرياضة قوة بدنية كبيرة شكلها زي كرة القدم، ورفع الأثقال، اه أما الرياضات اخرى زي اليوجا والسباحة، تحسها مع قديش اه قوة يعني، أكتر من انها تدي مرونة فده حسب رأيي.